Toh izen fi imak shim ni ra kafa kakan, izen e gan yet izen a krismas, izen kutes, izet e yɔng nie fi in i sot yin in shim iye makiyi in tses ni ra yit inlyis ne banet gan, bayɔng fɛ ba ma tses ne narɔ yit yik base bakat awo, nek in nyɔ yit, nin ya yit ni in sɔ yit, ni nye shon yit bafidang ni tses yit gung so izen iyɔng yet izen kafa kakan, kaakye kasa kin, nɔ nizen e yɔng, i se kayak iya, i se ikyɛng i sɔ, kaakyɛ ki itseng i di banet ba se ne nato mok akyɛ, nek izen ites atisa yit ayɔng fɛ a ki nɔk yit kutset fɛ a da ti a ki nɔk yit kutset vit igang, izen e yɔng in shim iye makiyi, in shin iye nek izenen di se gyat inyis ne banet gam, iyet izen fɛ anet yiring ni kutes atisa yit ayeso fɛ a be a zatse, izen e yɔng ti banug tonong anet aton kuba wu na zatse fɛ a be nek iyire me yɔng, kuna anɔng e me dang, kunom makiiyi, fi in da nyeseng in ikuus adakunom ne agab iye Izen e yɔng se gyat fi in dorok ni rosok adakunon ni kushim iyɛ min ba, izen e yɔng se gyat fi da dorok ni nyis yit ne banet, nin ras yit kafa kakam, iyet izen kafa kakan ne ngma ngma.